<hesitation> Gn'amigny evitriko koa ame k- mahakasiky e demôkrasia <hesitation> roy zagny gn'evitriko aminazy aloha hoe misy fotoa izy ilaigny ka mba hoe magneho hevitry aby kila olo magneho hevitry fa amin'ny ilany kosa sy de ilaigny loatry izy mba ilaigny avao koa resaky dictature satria raha sisy e dictature ame fitondra samy magnano ze raha tiàgny zany gn'olo.